डच संशोधक पैली सोलाशेसहा या वर्षान ऑस्ट्रेलिया। या देशात इल्ले आणि सतराशेऐठ्याहत्तर या वर्षान। ब्रिटिश लोकांनी थय रावपाची सुरवात केली थय रवट। असलले चाड शे लोक गुन्हेकार असत असले जेंका। शिक्षा म्हनन ऑस्ट्रेलिया देशान धाडित थोडे दिस साधे। लोक आणि आदिवासी सगळे बऱ्या भाषिण रावत पण थोड्याच। वर्षानी जमिन कोणाची येचर वारसून वाद विवाद सुरू जाले।